Raha gne isan'ny namako zashy, iahy sy de magna nama maro fa visivisy avao izy eo ame dimy eo zashy e tegna namako mba marigny anah, da gne taondreo zashy da mifakarindrigna ame taoko avao koa manodidididy ny eo ame raopolo tao, roa amby roapolo tao avao zagny indreo.